<hesitation> Tilapia be regny miaraka amy pomme frite, regny monko zô lafo e, tegna lafo fô tiako ndraiky, za tegna tià lôko fô za ndraiky allergiquena fruits de mer.